A ie la FIAT, la Volkswagen, la Ford, la Citroen e pöi a i n'a ie tanti tanti d'autri però a së dizu cum ën italian, cuindi i elencu pa